بوجت فراغي أحب أجضي وجت مع ربعي، اوجات أجرأ كتاب أتعلم منه شي جديد. بعدها أحب أمشي بالحديقة أو أجرب أطباج يديدة بالطبخ، إذا عندي وجت أكثر أحب أسافر وأستكشف المدن وأستكشف المناطق وأكتشف أماكن جديدة بالكويت.